<noise> na ladika na wiona na onan nakan non lo roman le una komida ma nox nadika gama nate kuchi tenate kuchi wa lenliano to sabroso na komida ne konshiwa no yunte nadika tiwa netiwa toi wa xula no dina ka komida wane per neto kale ka xna' diika' nanex ka aceite naka seite ruchi na la lei na nakara teko planta teko planta dukan na talwa planta mal na sears nekate girasol te soya watitodil der shidodra otorgan ne otomiello runna sinak otan miran oto lei nadika neka karduo kara ka kosa aceite wa toda nio rooseite o mieti loxia a maxia magatuse tuque comida ma chinkara no chial nu mondmo llutex de kade terseite wu loi karrunna todasamaindo kano onsa kameiron na comida na lo gudtextla nadiga tanto u otna tanto o atna aceite perso che to no wenox oxwan oxindamato di xo na matro ka mato ana loi dibida na komida ateneda per lena danaleneda